السلام عليكم - اشونك؟ اخبارك ؟ ان شاء الله تكون بخير ؟ -اقلك ، اليوم عندك شي ما عندك ؟ حتى اذا هاي نطلعلنا بمكان ناكلنا لقمي، نغوح على مطعم - جيك وضعك وغدلي خبر